الالوظيفة الي انا منكونش مليح فيها هي وظيفة الر- الرئيس- الرئيس الجمهورية لانو انا انسان قلبو كبير وكدا ومنقدرش انا وكان نكون رئيس الجمهورية راني نفتح كامل لحباس يخرجو كل المجرمين لانهم يغيدوني ومنقدرش نخليهم